Ma'a ëch neyb dun xi'im myaj tëyën jadun ëch manayn oy naspadëp amu'un tu'ujot' jotku'uk nëkë i'idëp oy dun i'itëp pero ko'o jedun pa'am myëch ko'o pën yubëtyë pambëtyë y ji'i jedun nëkx wënyë kyumanakyë je'e mich jedu jo'ot ku'uk ajtë mëtpë nëkxpë jotmya wenë nyëkë tëkëy ji'i jedun nëkx kap tukumum jotku'uk muk i'ijpë.